<hesitation> apasse punna olo-olo nu ku kamallakia iyantu apanjo di ulara ji anre ja pole angkua malla antere pakua mingka injo ularayya punna na kikki ki kulle ki nahuno ka ri kunjo ri giginna rie racung nampa injo nu racungna nu ammengo nakkke pole intu <hesitation> selaing ulara apasse injoe e bangsa na injo asua injo nu suang ki na ondang manna tala dikura-kura jari apalagi punna pongoro minjo asua anjari mi asu pongoro biasa tala di sanna-sanna rie mi ri bokoang a angngondang nampa na pa'lampa-na pa'lampa ansulu injo lila na lila-lila injo asua <hesitation> rie pole paling apanjo se're hattu inni-inni cicca a malla kaia a ri cicca a ka maing a tinro to mainga tinro na antama injo cicca a ri bokoang ku na ku sa'ring a'leme-leme na ku uppa ku kambiang na sa'ra cicca ammarang mami a intu do nampa apa anrapa-rapa a intu ku hoja burukneng ku ka Mantang injo cicca a anda ansulu-anda ansulu battu ri bajungku kunjo minjo hakge kamuninna kodi kalia ku itte injo cicca a malla kalia ma injo-ji injo cicca a injo, <hesitation> apasse e nu sebenarna tala malla jaki tala ngura-nguraji injo olo-olo a mingka rie biasa dikua <hesitation> apadi kaleme kinjo kaleme ki <hesitation> nyaha iya punna ni anui kek kayak apa <hesitation> apasse punna olo-olo nu ku kamallakia iyantu apanjo di ulara ji anre ja pole angkua malla antere pakua mingka injo ularayya punna na kikki ki kulle ki nahuno ka ri kunjo ri giginna rie racung nampa injo nu racungna nu ammengo nakkke pole intu <hesitation> selaing ulara apasse injoe e bangsa na injo asua injo nu suang ki na ondang manna tala dikura-kura jari apalagi punna pongoro minjo asua anjari mi asu pongoro biasa tala di sanna-sanna rie mi ri bokoang a angngondang nampa na pa'lampa-na pa'lampa ansulu injo lila na lila-lila injo asua <hesitation> rie pole paling apanjo se're hattu inni-inni cicca a malla kaia a ri cicca a ka maing a tinro to mainga tinro na antama injo cicca a ri bokoang ku na ku sa'ring a'leme-leme na ku uppa ku kambiang na sa'ra cicca ammarang mami a intu do nampa apa anrapa-rapa a intu ku hoja burukneng ku ka Mantang injo cicca a anda ansulu-anda ansulu battu ri bajungku kunjo minjo hakge kamuninna kodi kalia ku itte injo cicca a malla kalia ma injo-ji injo cicca a injo, <hesitation> apasse e nu sebenarna tala malla jaki tala ngura-nguraji injo olo-olo a mingka rie biasa dikua <hesitation> apadi kaleme kinjo kaleme ki <hesitation> nyaha iya punna ni anui kek kayak apa